Yo só más de gastal sal marina i con cudiau. Porque'l moji essi de soja no tien más qu'açuca i sal. Empalaga i sala la boca al tiempu peru no como l'umami del jamón sino que atorandu la boca. Te quea polo craru, no? El moji essi de soja ni en pintura. Amus, tuviendu l'azeiti i la sal tan güena que tenemus l'amus a echal la porquería essa porcima ala comicanda. Amus, ombri, pui cómu quieris?